اسمع الطيارات اليوم أّمن من السيارات حتى حتى كلنا كنا خايفين أول مرة، لكن بعد تتعود بس خذ نفس عميق واشغل نفسك بكتاب أو موسيجى واستمتع بالرحلة، صدجني ما بتحس بالوجت وبنوصل بسلام.